hoo atiin tairii gariaa ama biskiliia gargalchaa feet, laan dursaa hafuur kasaa yaaftaa.jaltetee gargagalchitee akk ishiin urret illalt bissan kass kette kirakaa sun gamuu it dotee duub laan it mattansiit.